<noise> Kasa a m'awofo na me nananom ka no <noise> m'awofo beenu ne nyinara ka Mfantse <hesitation> na a m-me papa na - n'awofo so nyinaa na wɔyɛ Mfantsefo na mom me maame ne maame so dze <noise> na ɔyɛ Mfantsenyi mom ne papa fi Togo naaso <noise> kasa no ɔannhyɛ dɛ ɛnnye no anntsena ntsi ɔtse dze naaso onntum nnka ne dɛm ntsi oenntum annkyerɛ hɛn. Ntsi kasa a m'awofo na me nanaanom tse na wɔka nye n'.